Ordi- <hesitation> <noise> avion reo zegny e, <hesitation> misy zegny e, amin'ny elatran'anjy aroa amy sisigny regny misy ny atao hoe reacteur, de igny reacteur igny zegny magnamea agnanjy hery ahafahan'izy i m <hesitation> liakatra de afaka magnidina egny ambony eny, fô avake koa izy zegny kaofa hirorogno de amin'ny alalan'igny reacteur igny fogna koa zegny no ahafahany <hesitation> mirorogno ambany tany miaterir atô hôgno.